तन ता कई प्रकार की जैकेट छा लेकिन जो लाठर जैकेट ,डेनिम जैकेट, पार्कर जैकेट ,ब्रोम्बस जैकेट ,ब्लेजर, ट्रेंचफोर्ड, विंड शीटर ,पफर जैकेट, होते जैकेट, रेन जैकेट, और जो मेरु फविरोयत जैकेटची युमा वोचि लाठर जैकेट